<hesitation> huɗgɨnə a gnaɗənə a kɨrə yakechi nyifchi hɨn ka ha hənən. nda tsu mu gi huɗanə gwaɗkɨn a kɨrəgən, aku mu gi zɨɗɨchi huɗanə gwaɗkɨna kɨrəgən? Mannə nyifkɨ'e, hutuwenin nə kam, nggɨ nənə nə'ə gahi nggi nə'ə gahi a ɗi hiɗə njichi nə'ə fyan beldimə ngəkin. Mu gi monin akɨ, amma kabu monin akɨ, huɗgɨnə a gwaɗənə mu nji nyifchi? Ndama dɨ hari wuri hɨmɨn kai monkɨn hutuwo. Mannə kam, ma nyifchi ka ndənyi wura ko kuma ka ndəinə wura, a mɨ, monə nyifchi, hɨchi nɨ niya rə yakekin a bwa lənəngu nə'ə manuugamɨn tɨ shi ka lənə. Ndɨɗangən nzagɨchi feti, ndɨɗangən nzagɨchi lumo, ndɨɗangən nzagɨchi legəɗi. Ma ma nə'ə njan nə kam, nɨn mɨ rə mɨ mbəə ligɨɗə hiɗə. Mu nji ligɨɗə hiɗə, ka hə namɨn fetin məskəta, mɨskəta bo hə nde fwaɗ. Mu nɨ huɗanə barkɨn, mɨskəta feti heɗə heɗə hə mɨskəta hɨchinɨ vɨmam satikyn mɨskəya hɨchinɨ vɨm'am satikɨn hiɗə. sati hiɗou, gbək, mɨɗfəng fwaɗ, mahyə iyi etiye nɨ rinjin ka nənə nyifchi. Mu gi fyan beldumə nə'ə nyifchi ku? Ndama majin ka nə'ə nyitchi ma vɨmɨn ka ha lənən, majin a hoɗə hɨna lɨɓan nda sən boye chiginə. A mɨ mona boye, boyewa, amma mɨngɨnəa barə a kɨra boye. Boye hichi nɨ hə unanga nzə murən hoɗə bakɨn ko kuma hɨcha hanan ndɨkən ha, hɨcha dzɨ nggɨrya inzikɨn ka ndɨɗa har hɨcha kɨryatɨtə hɨkina nzan ndan hɨchi nji boye. Hɨchi nɨ səə mnana mɨn hɨchi nji boye. Mannakam hɨn mɨ dzɨ, ka nə'ə nyifchi hɨn mɨ dzɨ lɨɓan nda boye gaginə dunoɗə. Ndagən zɨɗɨ sətə tə'ə. Mu ta gi zɨɗɨchi? Ndama mɨ tsɨka ɓarin, ɓarin mɨ shi ka hagin ferə ferə fɨ shi mɨ tsɨka ka hana boyee nəə. Amma kabuu shəanə ga'a, nggwaya afuɗɗyamə ka bəchi fwaɗ ka boyen ko mə fuɗɗyamə ka bəchi tuf ka boyen. Hɨn mɨ maɗa ka ha lənənyi ka vɨra kɨe ndana lənə nɨn mɨ dzɨ a hoɗee. Ma jin a hoɗə shiye fuɗɗin, mahankɨn, hagin mɨ, hagin mɨzuo. Munɨne mnanamin, hagin mɨzwo mɨ kɨisa hagin nagga ka jaɓə omin ndama shəgɨ omin, tsɨkgɨ omin ka nggɨradɨ, ɨnzɨkɨnə boya. Ma ja'ana hagin mɨ zɨɗə, diga gatə hɨn məshin mi fuɗɗə əɨɗɨkɨn. Ndama hɨn mɨ mɨnə'ə tsappɨ mɨ kɨtsa ko dɨgama mɨ zɨɗə hɨ kam masəə a hɨ mɨ shə hangkilowogu mɨ kpə hiya fa beldum. Mannə kam tuf feti tuf ka boyen ɓarin mɨ finɗɗə shikɨn a haginə ka whəinə lənəgin. Diga miye maɗyaga dzadzadɨ, diga miya maɗyaga kɨɗahə, hagi kaɓwakaɓwa baramə hɨkin mɨ shə ka uhəməkɨn nda tsu miye shə ka whahəinə fa beldumənə ida tsu miye shə ka uhəinə fa beldumənə nda tsu miye shəga ka uhəinə lənəgin ɓarin mɨ shə ka hagi kaɓwakaɓwa mɨ shi mɨ tsɨkə gə gaginə duwoɗə. Hoɗkɨinə taɗa hoɗchi bɨramchi amma nggɨ deideikə chi, ama ɓarin mɨ tsɨkə hə nə kam mɨ sha ko wo ka gwagwaɗəkɨn. ko wo ka gwa gwa ɗəkɨn. Daga miye mwana kai barka ka boyetə. mu nji barka? Ndɨɓan, ɓarin mɨ tsɨka ka ha boyetə ma a ferə ferə mɨ shə ka ha boyetə. Diga hɨmɨna monə, shigɨmɨn wa hina uhəunə chelə kadi, hina uhəunə shin, barina bariyan nashin ferə ferə, ko na barə səə mbagacha gəkɨn. Akɨ nə na, ka bəchi fwaɗkɨn ɓarin mɨ mɨna shə a di masənin mochi, hɨkin mɨ shə ka uhətə lənəgin kagəgə shiye nə kam nəə shə omin ka nggoskɨn. Hɨkin mɨ shi uhətə, gan nəə, gan nəə, gan nəə, gɨi nahannə masəə gamɨni ndɨɗangən hari shi. Shiɓwa nəə. Masəə ndakina gaganna kam hɨna rengən, hɨna monə yo, akɨ gamɨn nə'ə ka hdəinə nuran? Hɨn gan. ka bachɨ mɨɗfəngkɨn, ɓarini na kam a sɨkə rinə adua ka ha <hesitation> mu tə nji vinə adua? Ka ha polchi. Barinə nə kam ka hə pwalainə ndəinə fitachi mɨ maɗya ka uhə mogi. Hɨna nengə hɨna monə ah ah, akeə nɨn nə kam huɗa sawa? Ta nə kam komu gamɨn kushi achi akeə gamɨn. Barinə mɨ shi ka uhə tə lənəgin, hwanan shinggoschi, hwanə shin, mannə kam shiye shə ɓarina nggosə kabu shəga omina nggosə hɨmɨna gan. Feti gbək ka boye diga masəni bakɨn, masəni mukɨn pat mɨ shashən nə kam. Hoɗan ka rɨnyakɨn, rɨnyakɨn, hə mɨnəəchi nə kam hoɗən mɨ rɨnya pa nda ɓarin. Fətə hiɗə ka boyen, dɨbargi boyen nə kam, sən səə mwanamɨn sə gbəɗchi. sə mwana mɨn kunnuwo, i ndɨɗa ka monkɨn tsu mbɨ kwama. Hɨchi nəə nə ma a di shiye gbaɗa omin nɨ. Mannə kam dɨmu gamɨn nəə sa? Dɨ kwama. Akɨ nə kam hɨmɨ na alya ɓarin, madin a ɗi bariye shi hɨmɨna monəkin hunə ga. Hɨnuna vakin kwaman, hɨmɨna monəkin hunə ga mbɨ kwamanə nəə. Hɨkina gadɨ hɨkina gə komu. Hɨmɨna gadɨ ko mu a sɨkə mahuɗa sɨkə ndama mu ndama sən huɗə sana. Hɨmɨ nahan shinə nəə gamɨn hush, hɨn mə a digəkin njinə. ko a di madi jəigɨye da'as ka gakɨn wa, kuma hɨn ka fa belɗumə gə sənə nəə ndama mɨnza'a tin wə nji a di ɓari, a di masəni akeə, ka na gwaɗamɨn nuran hɨmɨna gwa ɗa hɨcha shadɨ akeə. Hanə omin sai dəi hiya gwaɗa nura omi amma ma ga'a nə kam nuranyi gwaɗanə səa tɨn tsaman hɨra ɗəhə, shi bavɨra hɨna ɗahə, hɨmɨna baranɨ, hɨchi nɨ hiɗou sə zɨɗɨ ka səə. Mannə kam hoɗən mɨ mɨnəə par nda ɓarin tuku hoɗə mwamo ko dɨgama shadɨ hiya ja'a ɓarin pas. Akɨ nə kam hɨmɨna shə fəɗə boyen. kusan shiɓwan kaɓna kaɓna kaɓna kaɓna hɨmɨn mɨ ɗakana ɓarin. Ominmɨ kanain kaɓwakaɓwa, numin kaɓnakaɓna hoɗa mɨ nɨnya pashɨmɨn mɨ shə ka mu ka vallɨtɨnə beldumə dɨmadɨ ɨnzɨkɨna dzɨnyi ka hoɗə murangətə. Akɨ nə kam put, ka vinə polkɨi nə, ɓarin mɨ shi ka gə dua ka ɨn zɨkɨnə, ka a rənyi ndɨɓan, ka a rənyi barkan, masəə dɨmadɨ gani a dzɨnyi ha hoɗə murəngətə. Hɨna monə ahah. Mannə kam ko ka hanə nzanyin mə hɨmɨn ka ga sən a həə. nzanyi ka gə sə tsappən ma nə'ə, mannə gatə mə hɨn mɨ rə ndənogin. Mu nji ndənogi, a mɨ monə ndəwogi, hɨchi nɨ mə rə hiya manən nɨnggə səə huɗə. Akɨ nə kam tsɨkyə barinə, himɨna barə nəə hɨmɨna gə nəə, nɨmɨna warantə ndiɓa, hɨmɨna warantə. Akɨ ɓari monina shi, ma shə, gakin, akɨ hɨkina boye səə də'ə pat, hɨmɨna ja'a bagɨ ɨnzɨkɨn hɨmɨna monə yami, səə dəə patmə gadau? Bagɨ inzikɨn muhya həə, ɓariye mɨ gadɨ səə dəə pat a gəkin mɨ gadɨ. Hɨmɨna warantə ndɨɓan, ɓariye shi a boyekin ka vinə polkɨnə hɨkina mɨnə shi warantə ndɨɓan. Akɨ mi dimadɨ gamɨn hɨkina dzuu ka hoɗa boye. Boyen na kam nda nɗənogingətə, nda masəni mochi, nda masəni bakɨn pat, hɨmina nggɨra hɨmɨna dɨmadɨ himɨ a dzi. Ama dzəmɨn? Hɨmɨna dzɨ kavinə polkɨn a dzɨmina lɨɓa boyen na a iyawachigɨ hɨnyi ɨnzɨkɨnə nda murənə alitɨtə ka boyen. Hɨn mɨ uya mɨ baranuunə mu nji boyen. Mannakam mə gamɨn ganə gan mə nji kirə vina bolkɨn dɨmya'a ndashi popoɗin a shigən. Ma dɨmya'a gachi to, hɨmɨna monə yakekɨn mɨ gə nəə dɨmya'a ga nza murən. Dɨmyə nzə murən hɨmɨna monə ya kekɨn mɨ gə nəə dɨmyəga nzɨchi madɨkɨnə. Hinənnə gatənnəfa ka boye shinə, hinə mɨbwaya nda mahuɗa sɨkən akɨ tsikyəga ɓarinə nə kam. Ma gbə ikin dimyəkɨn, sai nə kam mindənə a vinə orchi hɨcha monə sai a fuɗɗəməm dɨ orchi, mutə nji orchi? Hɨn mɨ uya mɨ barə. Akɨ nə kam hɨcha orə, hɨcha minə warana uyingən ndɨban. Ma mgbaichi akɨ nə kam hɨcha monə nggwaya a fuɗɗəməm sə dəə. Asəə shitə wəmɨna gə ga hoɗə bagɨ inzɨkɨn tɨmɨn wə mgbəi, sai ganə ka vinə boikɨnə shəmɨna mgbən. Akɨ nə kam hɨcha monə, wonɨn payamɨn ka shikɨna vɨnə ɨnzɨkin ka taɓitakɨn ɓarinə mɨ mgbəə səə dəə? Hikin ndɨɗa ɓaritə, bari hɨkin bwaya ɨnzɨking. Akɨ maɗya ndɨɗa mɨndə hɨcha shadɨ hɨcha monə, hɨnnɨn payai bakɨn, hɨn nɨn kanganga maimako bakɨn ganə. Mɨndənən nə kam a kɨrə vinə boikɨnə hɨcha monə, yaminnə, munɨn nda mu nɨ mbiɗi? A tsamanɨnə a mbaina luwanuunəne ganə mindətəamonə ahah, sai yettə fɨtə, usako fɨtə, ɓarinə nəə mɨ gansəə tɨnə wə tammi sə tɨnə wə gagɨkin hə nda shiye tɨ wə ɗəhəkin hɨkin mɨ gyan pat. Mannə tsu hinə mɨ vəkin ɨnzɨkɨnə dɨ mahuɗa sɨkə vakinɨnə. Akɨ hɨmɨna kan yalalin, madina kan yalalin. Sətə mɨ zɨɗə. mutə gi monin mɨ ziɗə? Ndama ɓarinəmɨ mba gan sənə nəə. Mu gi? Achi ɓarinə mɨ mba gan shinə mɨ ɓe mbagɨkina tsə ɨnzɨkɨna. Akɨ nə kam mɨndəna monə dzəməm a humwa nda gəgə shinə. Hɨmɨna lɨɓa boyen. Mgbəəkɨmɨn liɓa boyen hɨmina monə sai a dɨmadɨmɨn nɗama hɨkin mɨ mgbə'ə kɨtsa shingəkin. Dɨmyadɨkɨ mɨn a vinə polkɨnə hɨmɨna mgba'an gatə ka hə tsɨka gamɨna ɓarin. ɓarin shi ɓa ndangən mahuɗa sɨkə gɨi dɨ səə kɨrya gachi, dɨ gwaɗchi kamu hɨmɨna gan. Hɨmɨna shadɨsən səə mwanamɨn nggɨra fotowo. Hɨmɨna shi hɨmina ngganan nda ndɨ vinə polkɨnə, nda ɓarin, nda masəni ɨnzɨkɨnə mɨ tsɨkya, nda murənda ɨnzɨkinə, hɨn mə gatə hɨn mɨ dzəə onɨ nggɨrə fotowon achi nan səə nɨ sə ɓechi nana pungimen hunəa nahai ka ɨmoshin ndama sa imoshi nɨ sə mahuɗa sɨkən. Ma shadɨgainə gɨi hɨmina shi fuɗɗə sətə dɨ wura mapoɗi mwanakin reception. Hɨmɨna shə gɨi nə kam hɨmɨna fuɗɗə sənə. Gɨi dɨmya'a hɨnyi inzɨkɨtə nda hɨnyi murangotən nə kam ndama hɨchi mɨ mgbəə dɨ nza murəngətə ndama mɨ mgbəə ko ku nda ko mu ka hoɗə bakɨn nda vinə polchi mɨ gə səə dəə, mɨ gən nə kam. Hɨnyi nə kam ka yalakɨn murənyi madɨkɨny. Hinə na hinə gatə ka rengə sənə nəə nda mahiɗa sɨkən. Akɨ nə kam, tsɨkya'amɨn hɨmɨna monə, yam hɨ nə ja nzəgɨ madɨkɨn mu nɨn kɨchanye, mu nɨ shiriyi? Hɨna monə səə maɗyadɨ ke nan manin nyifkɨn. Hɨchi nɨ shin a hana, mannə tsu hɨn mɨ shi nda ndawoginyi, hɨ mɨ uya baranu mu nji ndənogi. nda ndɨ ndəwogi ganən nə kam hɨkin mɨ shi ka ɓɨ mahuɗa sɨkən. Hɨmina vɨnə a dima'əinə a ɓeinə ndəinə mahuɗa sɨkə ka hɨchi murən nda madɨkɨngən. Dzadzaɗ shiye a hanə ka ɓe mahuɗa sɨkənə nə'ə. Akɨ nɨ hinɗa ɗɨməə hina udzə, hinəa geri kobon wa gatə, hinɗa gə səə də'ə wa pat gatə kabuu shadɨ nə. Mannə kam hɨchi nɨ monin nyifkie fyan belɗum mangən, hɨchi nɨ nggɨrini nəə a digən. Ndama madyakɨn shikɨn ganə hɨkinmɨ hiɓə nda shi mahuɗa sɨkə, mahuɗa sɨkə, mahuɗa sɨkə, mahuɗa sɨkə, mahuɗa sɨkə, mahuɗa sɨka, manna tsu hɨkin mɨ ziɗɨ ngga. Mannə kam dɨ nə mɨ dəə hɨn mɨ baranuu səə ka'atɨ nəə a matsaye mahuɗa sɨkənyi.